Jaema kirai ague ya nde revae supe kua reo vaera iru koti jare reo vaera tenonde ani taikue koti remae vaera ipuere vaera nde reikua mbae ko vuajata ou ou va jukurai ya nde remae ani reota nderaikue koti gui, tenonde reota yae jae ko remae ta reo reo mbaeko vuajata va jare aguiyeara yande mbae ikavimbae va rupi yaja emae kavi yande mbae re